No, no tolos animalis tienin ojus. Angunas crassis de cocus i moluscus que vivin embaxu tierra o en cuevas, no puein vel i se guían por mé d'otrus sentíus. Peru, assín, polo general la huerça d'animalis tienin ojus. Güenu, estava a pensal enas gallinas quandu se comin las melucas. Las melucas tapocu no tienin ojus, no es? Chacha, qué pocu sabemus d'estas cosas que me perguntas.